ich bàch Wihnàchtsbredle àlle Johr butterbredle, schwowebredle spritzbredle

de herr ùn d'fräu Néroll hàn a Kìnd wie haisst des des Kìnd haisst Gabi Kabinetròll

S'Wetter hitt ìsch nìt scheen, es räjt, àwer es räjt schùn e gànzer Monet.

hit Mòrje hàwi Melichkàffe getrùnke ùn à Flàdde mìt selbschtgemàchte Miràbelle Confiture dàzü gesse

d'schlìmmste leder sìn d'rapper wie s'frànkrisch nùnter drùcke ùn des esch gràd schlìmm dàss mr des zülàsst

Dans le jardin il y a beaucoup d'arbres des hortensias, des tulipes des roses des muguets, des arbres fruitiers et un potager

ja mr trenne de àbfàll ìn unserem hüss g'scheele kòmmt ìn de wàld zum feej sìn à paar dàmheersch ìm wàld ùn gaisse die esse gern ... reuve scheele ùn ànderscht ùn welli trennemr plastik glàss ùn pàpier freiwìllig màche mers ìn d'bìnne

Min lìebling's Esse sìnn Nìerle mìt gebrättelti Grùmbeere.

ìsch hàb gern euh freijohr waije de blöme ùn waij's wärmer wòrd ùn d'däi länger wäre de sommer waij m'r e üssret het mìt dere hìtz fer nix ze màche ùn mr känn bàde ùn euh de wìnter waij m'r sìch scheen scheen àn kànn zeje gànz deck ùn ìm schnee rùm renne ìsch hàb gàr kenn nix ze söje ìwer de spotjohr der hàw'sich àwer gàr nìt gern

ìsch bìn frech àwer nùmme mìt de dùmm frech

Ùf minnere linksitt ìsch e Büech ùn miner Hosebipser. ùn e Làmp!

Ìch hàb e Buech mìtgenùmme ìn'ere Buechlàde ìn de Schù... ùff de Stros ìn de Ferie ùn... do ìsch gànz gewàltisch Buech gsìnn, wie se voll Dreck gmàcht hàn. Ìm erschte Kàpitel ìsch schùn gànz gànz schlìmm gsìnn, voll (...) Do de Kìnder ùn àlles, dàss i dìs Buech verrìsse hàb ùn ìn d'Poubelle gschmìsse hàb ìn de (...).

Ìn minere frèizitt geh ìch gern spàzìere, fàhr gern Vélo, geh gern ìn de Wàld, àll düsse

min letschte konzert esch ìn'r à kerìsch g'sìn àm einer chòr wùnderbàr

Un temps libre pour moi c'est en plein air ; Vosges ou Forêt Noire

ojé fer heim weh esch hòrich schwer kämmr nìt guet kämpfe do gebt es keh medizin villicht haim schrive haim telephoniere ùn sìnge villicht aw

"Minner lìebschlingsch Film ìsch de ""Sur la route Madison"" weil i euh... die, wie mìtspìele, d'Hoeiptrolle hàn, die haw-ìch àri gern ùn es ìsch e scheeni Gschìcht."

minni traumwohnung werte elsasser hüss mìt'r a schiir mit'm a hof un a Gàrte un euh nìt viel meevel awer gemìtlichi meevel un a grosses cànepé mìt'r a guete làmp euh un esch d'hatt everàll spejel and wand màche dàss i hell het drìnne

Ìch fàhr kén Vélo ìn de Stàdt. zü gfährli. Nìt nùmme d'Auto, d'ànderi Vélo.